Ma te un computer jan shumë pjesë, per esempiu ë u schermu, jan la tastiera, dopu gjejëm per esempiu la scheda madre çë ë abrënda, le casse, <hesitation> mënd i vush edhe u mouse per esempiu të… nani me i portatili ngë ë më mbzonjë u mouse per esempiu.